<hesitation> Za zen̈y tsy mahay mitaly e. Tsy haiko zen̈y mitaly. Abôkaiô ia, olo man̈odidin̈y za ndreky misy mitaly matetiky fa za zen̈y tsy mahay man̈ano zio fa olo man̈odidin̈y za ndreky mahay man̈ano izy.